Nyya ga, omobo hin sobo kpoji na yun ya goda kiyi tigwu, ana yun gwiye ko go kwagye anu manu ya yun gwiye kogo kwagye yo, ndo gye, ndo mabyo ogo kwagye pyami ya yimu ya, nyya ganu ami do kuma ma byiyi tyigwu pyiya yanu dahin ya, nyya yanu amma anu ya yun ya gwiye ya go owuso kogo kwagye ni okinada hin ya yinu man lo ela ni ya ka man, obyo okunu fofu wifu ha kwa-ikwu kwu kwoje do ya, oya ga ga tase, kwana bagye ase ogbogbo oye, oga tase awahane ayane ogbogbo, oya shobo hin bita, ya to gbogba lo, kini oyun go owuso kogo kwagye lo ni shan gye kamo ese kaha keno kikyeni, oga gege ya sase abo mona ginyo, amma oya kamo <hesitation> ona gwinyawo oni lo oya sumabo mona ginyo, nyya ginyo ayi, amma inyawo oni pin ya gwa lo ma akwun piya ya yumokunu gwa shiminyawo okunu mona gwa lo ndo miya go owuso kogo kwagyelo, oshumita, ami do mamo owuso kogo kwagye shumotu nyya ganu, oshumotu yo nyya yari owuso kiyi tigwu, byayene hin ni banu man, nye itikpin la, abi mishi ni obo hin kamo ina go owuso ko-okina kadan yun mo na go owuso kogo kwagye ni.

Kora shini ahan k ayi kaha naba wa mani nawa wa mokpa, ana ka an ka fanasara kin lo, anasara ba fose kaha imbo. Amma aha yiso ba ma ba kanasara, ayiso ba maba kabakpa abakpa man ke ba fose ka lo ose ka me aba mona woza ni ya gebi, shan kose kashe okuma shi mani lo inde na kuma ba ya man ayi kaha, ayi kayi ka, awokyikyi kokyikyi ka ba wawa tokpa ni aba pyaman shaha ma an gye mo eh aha alago aba gbokunu ko kela aba gbawanyakwase ka biso kusa kpoda ko-kanya kwase ko kpagye kese ko-kese nye, oda-okpagye kese nye kebe man naha bo karkashi hin man, aba ya nye, awomisho ka bebeni amma aze shana takurku, agbiyi tugwu ni bebeni ni, ahagye takurku shini ana ma mokpa man wa yo, aha ni gbo lo ni, ala ni yiso wa byo ikyi. <hesitation>